<noise> A Norvezy soa gn'andro, lafa amin'ny fahavaratsy da misy lanezy; Lafa ami lohatao da mafana soa. Fa amin'ny andro ririnina am zao i da somary magnadary avao koa gn hatsiaky satria mbô misy lanezy. <noise>